Uhúra byooŋna antimbi be, unúmalaa ggaaj. Ndu ugí yaa wili wi umbende so uŧag wi, uga wi meesed. Ugaa wi sagad Ñaali ma, uboonji ma insag bómmu, wi ma inbesndi bommu, san Haala ngiti gi a ggíti gjoole. Antimbi mada wi gitina ndu uu nnúmali mo, a bgúudi biindi ma, ungiti wi ma raaman.